í Héraðsdómi Reykjaness í málinu gegn

ákærður er fyrir að hafa ráðið Birnu

bana hélt áfram í dag hingað til okkar eru komnir Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur og Einar Þorsteinsson fréttamaður sem hefur fylgst með málinu velkomnir hvað var svona helst tekið fyrir

voru teknar skýrslur af nærri tuttugu vitnum í málinu þar á meðal eru lögreglumenn læknir matsmaður og svo bræðurnir sem fundu skóna hennar Birnu á hafnarbakkanum málið hefur gjörbreyst með breyttum framburði Thomasar hvernig hefur það haft áhrif á framvindu málsins það hefur náttúrlega haft mjög mikil áhrif á framvinduna hann breytir í veigamiklum atriðum

því fyrri framburði sínum sem hann hefur haldið sig við allt frá fyrstu

og í níu yfirheyrslum síðan fyrsta yfirheyrslan var tekin það hefur alveg verið óbreytt í níu skipti í raun og veru nánast

á milli sjö og ellefu um morguninn en

grófum atriðum sami framburður hann segir núna að félagi hans

sem var með honum í bílnum um nóttina hann hafi í raun og veru farið einn á bílnum með Birnu um tíma þarna uppi við golfvöllinn og gefur til kynna að þar hafi harmleikurinn átt sér stað hann

segir að hafi farið einn á bílnum með henni í burtu hann hafi

við Vífilsstaðaspítala var mjög ölvaður en þetta er í rauninni grundvallarbreytingin á hans framburði já já að búa til vafa að það geti einhver annar

þarna hlut að máli og hann var búinn að segja svo við rifjum aðeins upp að hann hafi farið með tvær stelpur

í sögunni og farið um hann hafi síðan skutlað þessum stelpum í

nú er þessi saga allt önnur hvernig horfir þetta við þér Helgi svona breyttur framburður viðamikil hún er og hversu margir sérfræðingar hafa komið við sögu hversu miklum gögnum hefur verið safnað í þessu máli gögnum af ýmsu tagi við erum að tala um blóðsýni við erum að tala um d n a vitnisburði ekki allt um þetta mál og það er auðvitað í gangi núna

fyrir fyrir rétti og kurl komin til grafar en miðað við þá mynd sem dregin er upp í málinu og miðað við þau gögn sem liggja fyrir og hafa verið kynnt okkur almenningi þá kemur þessi nýi vitnisburður sem kemur fram akkúrat núna frá sakborningi hann kemur auðvitað mjög á óvart og hann er í gögn sem þó liggja fyrir í þessu máli það liggur auðvitað ekki allt fyrir í málinu það eru einhverjar gloppur í málinu sjálfu en það er samt sem áður sem

ýmis konar gögn og þessi nýja saga hún gengur talsvert mikið gegn því og það kemur á óvart að sjá á þessu stigi í í málinu en það er líka athyglisvert að hann neitar staðfastlega sök þú hefur verið í sambandi við afbrotafræðinga á Grænlandi hvað segja þeir jú það er alveg rétt að ég hef verið að vinna á Grænlandi með grænlenskum fræðimönnum við Háskólann í Nuuk og ég hef að sjálfsögðu rætt þetta mál við mína kollega og þetta kemur þeim mörgum mjög á óvart

hefur undið upp á sig það hefur auðvitað vakið mjög mikla athygli á Grænlandi og við vitum auðvitað að ofbeldi er mjög algengt það er mun algengara en hjá okkur en þetta ofbeldisverk

er talsvert öðruvísi en

ofbeldisverk sem þeir hafa upplifað sjálfir í Grænlandi

sem eru lítil tengsl á milli og fleira en það er annað kannski

stungið kollega mína í Grænlandi en það er hún er mun hærri en

gerist og gengur í í Danmörku til dæmis og það er oft þannig með svona ofbeldisverk að þau eru framin í ölæði og þegar kemur fram í yfirheyrslu eða jafnvel fyrir í

annars konar vitnisburður um sekt viðkomandi þá bara viðurkenna þeir þannig að þetta er það sem mínir kollegar eru að tala um það er að segja jafnvel þannig að það er einkennandi

játa of mikið

hann hefur talað um að hann hafi verið beittur harðræði að hálfu lögreglu og viðurkenndi að það var farið inn í klefa þegar hann var sofandi og það var öskrað á hann hvar er líkið af Birnu og þetta tók hann mjög nærri sér og honum er lýst sem viðkvæum manni í dag

sagði læknir að hann hefði grátið snökt þegar hann sneri sér frá honum þegar hann var að meta áverka á brjóstinu

á honum sem sem menn telja að séu

Birnu gekkst við þessu hún gekkst við þessu en þvertók fyrir það að hún hafi beitt hann þrýstingi en við vitum það líka að harðræði hefur haft áhrif á játningar hann neitar enn þessar ásakanir komu auðvitað illa við okkur Íslendinga við höfum auðvitað í fersku minni Guðmundar og Geirfinnsmálið þar

sem svona ásakanir komu fram og höfðu síðan við rök að styðjast ég held að það sé samt fjölmargt sem bendir til þess að menn taki öðruvísi á þessum málum í dag en menn gerðu þarna fyrir fjörutíu árum síðan og til eru hljóð og myndbandsupptökur af öllum yfirheyrslum ekki satt jú það má líka nefna að lögreglumaðurinn sem stýrði rannsókninni fór þá í kjölfarið

að Thomas kvartaði yfir þessu við hann og þá sagði hann við hann

að hann yrði að koma til hans beint með svona kvartanir ef þetta gerðist aftur þannig að þetta virðist hafa verið einangrað tilvik samkvæmt frásögn lögreglunnar en með sönnunargögnin

og annað hvað skilur dagurinn eftir sig hvað það varðar er það er fingrafar af Thomasi á ökuskírteini Birnu sem fannst um borð í skipinu það er d n a sýni af Thomasi á

var í skóm Birnu þannig að þessi gögn eru þarna örvhentur skiptir það einhverju máli með tilliti til áverka til dæmis þýski réttarmeinafræðingurinn sem kom fyrir dómi í dag sagði að það væri ekki hægt að draga neinar ályktanir af þessum vettvangi hafði verið spillt með þrifum en það var samt það mikið blóð í bílnum þegar

lögreglan fann hann að það var sjáanlegt með berum augum en þó ekki það mikið að fólk sem leigði bílinn daginn eftir festi þar barnabílstól og gerði engar athugasemdir þannig að

en það er kannski vegna þess að við erum ekki að fást við þetta á hverjum degi en af hverju voru

gagnrýndar niðurstöður voru sendar sendar erlendis

það sem var gert í þessu tilviki og það var tekið annað fingrafar norska rannsóknarlögreglan var fengin til að meta það og hún óskaði eftir að yrðu tekin önnur fingraför af Thomasi og þeir komust að þeirri niðurstöðu að væri af honum íslenska lögreglan hafði ekki getað tengt ökuskírteinið við

hans gagnrýndi að að Nikolaj sem þá var einnig í einangrun og gæsluvarðhaldi

af honum var ekki sent til Noregs til skoðunar en þarna voru menn náttúrulega að vinna

væri sá sem þeir grunuðu mest hvað er framundan í þessu máli núna

umfang þessa

eitt allra stærsta ofbeldismál sem komið upp á Íslandi síðan Guðmundar og Geirfinnsmálið og sérstaklega hvað varðar

viðbrögð samfélagsins en líka eðli málsins og umfang rannsóknarinnar og hversu margir tóku þátt líka í málinu sjálfu í upphafi það má alveg segja það

almenningur hafi tekið þátt í leitinni að Birnu og haft stóran þátt í því að málið leystist þannig að þetta er að mörgu leyti einstakt mál og líka á alþjóðavísu

vakið mikla athygli við fylgjumst áfram með þessu takk fyrir komuna það styttist í sláturtíð og upp á síðkastið hafa verið sagðar margar fréttir af sem safnast upp og lækkun á verði til bænda ríkisstjórnin skoðar nú hvernig hún ætlar að koma til móts við stéttina en spurningin er hvernig þetta horfir við sauðfjárbændum já ég hef verið að í dag skoða þessar fréttir sem hafa verið sagðar og ég fékk nú könnun sem ég held að landssamband sauðfjárbænda hafi gert þar sem meðal annars er spurt hversu stór hluti tekna sauðfjárbænda eða búsins koma frá sauðfjárrækt og það vekur athygli

að sextíu prósent bænda segja að

helmingur tekna komi frá sjálfri sauðfjárræktinni við ætlum að ræða þetta við Guðfinnu Hörpu Árnadóttur sem er sauðfjárbóndi ég held að hún eigi að vera á línunni

Guðfinna ekki satt heyrirðu í mér jú ég er hérna góða kvöldið bara svona til að byrja með hvernig er þetta hjá nærð þú til dæmis að lifa eingöngu á tekjum af búinu eða þarftu að vinna aukastörf ég þarf eins og margir aðrir sauðfjárbændur að vinna önnur störf ég starfa

hvernig er það með verðið hvað fær sauðfjárbóndi

fyrir hvern skrokk kílóverð verður í haust um þrjú hundruð skilar sauðfjárbóndanum

er um þrjú þúsund króna lækkun frá fyrra ári enn meiri tekjuskerðing í ár þola bú svona miklar sveiflur í rekstri

þannig að jafnvægi verður að ná á

stórar og miklar sveiflur meðal ykkar sauðfjárbænda þegar þessar fréttir koma núna að

þrjátíu og fimm prósent skerðing frá því í fyrra hvernig hefur umræðan

umræðan í hópi sauðfjárbænda væri mjög þung margir yngri bændur og þeir bændur sem hafa verið í framkvæmdum og fjárfestingum til að byggja undir sinn rekstur til framtíðar þeir sjá ekki til lands gagnvart sínum skuldbindingum og rótgrónari bú sjá að ganga á eignir til að mæta og það auðvitað gengur ekki til eitt af því sem hefur verið nefnt er að það þurfi einfaldlega að minnka framleiðsluna í landinu

að það skref sé tekið til að leysa vandamál sem vissulega eru til staðar utan greinina að benda á það að minnka framleiðsluna en mikil fækkun fólks í sveitunum er erfið fólksfækkun kemur auðvitað

og samfélagið og menningin í dreifbýlinu verður fábreyttari með fækkun á fólki og

við óttumst mest í þessari umræðu um minni framleiðslu Guðfinna Harpa Árnadóttir takk

kærlega fyrir að spjalla við okkur

hérna í Kastljósinu og

gott kvöld að horfa á myndlist er eins og að horfa á náttúruna hún er aldrei eins segir Eggert Pétursson listmálari sem opnaði

nýja sýningu í i átta gallerí fyrir helgi og marka endurkomu hans á slóðir hraunsins Bergsteinn hitti listamanninn á opnunardaginn og ræddi við hann um myndirnar sem eru með þeim stærstu sem Eggert hefur málað til þessa þetta er vonandi kveikja fyrir ímyndunarafl áhorfandans

en það er kannski eitthvað allt annað en ég hafði séð njóta sín það eru tvö verk úr seríu sex málverka sem eiga uppruna sinn í hlíðum

Úthlíð í Biskupstungum ég á sumarbústað þar og hef verið að ganga og skoða

þessi gil eða skorningar hafa hvern sinn karakter og þetta eru málverk sem geta snúið hvernig sem er

tímaritum þá hafa þær snúið vitlaust eða ég hef þurft að leiðrétta þær á einhverjum tímapunkti mér fannst þetta áhugavert

séð sjálfur að það

hægt að snúa þeim hvernig sem er en svo kemur maður nær og sér blómin sem ég mála í raunstærð síðan er ég að fást við birtuna birtuna birtuflæði vatnsflæði og áttirnar og jafnvel mismunandi tíma sumars finnið þið fyrir því hér hjá i átta er mikil eftirvænting eftir

hann hann er sérstakur listamaður og öðruvísi verkin hans en

á verkum hans bæði

göngunni og upplifuninni í náttúrunni heldur svo áfram í hugmyndavinnunni annar hluti

er svo sjálft vinnuferlið við málverkið

með gott plan en

samt veit ég aldrei nákvæmlega um útkomuna svo er bara að sýna það er hluti af þessu ferli öllu saman

frá öllum hans ferli sem fengust að láni víðsvegar að og voru sýnd við góðar undirtektir við myndina maður horfir á hana í tíma það er svo mikið mikið af smáatriðum maður sér aldrei og uppgötva eitthvað nýtt

en þessi myndlist

nýjar jurtir sem eru að skjóta upp kollinum freistar það

að fjalla um þær sérstaklega ég hef gert það og á örugglega eftir að vinna